<hesitation> איך האב נאר ליב צו עסן עסן וואס איז זייער גרינג צו מאכן, אבער איינער פון די עסן וואס איז גאנץ א פשוט'ע עסן <hesitation> און איך האב זייער ליב צו עסן איז עפל-סאויס, ס'איז גראדע גאנץ גרינג צו מאכן, אבער <hesitation> אבער <hesitation> איך עס עס גראדע נאר געקויפטע.